Eka, tena sahisahira aloha tena sahira <hesitation> aby gny biby amy fiovaovà toetr'andro, satria mafana gn'andro, la matimatimaty biby reo satria tsy misy rano, tsy misy hazo hialofany. La mampalahelo gn'ainy mbakany. La matimaty rozy.